Los maquinillus d'afeital son un avíu que se gasta quasi qu'en tolas casas. Se gastan pa afeital i quital los pelus del cuerpu i queal la piel suavi. Los maquinillus d'afeital sonin mu emportantis palos ombris, pala cara i el pescueçu afeital. I tamién palas mugeris, palas patas i otras partis del cuerpu afeital-si. Alogu pos están los maquinillus manualis de siempri i ara las elétricas, unas qu'afeitan i sotras que recortan el pelu,